Ndeen, foti yi'ii nyaami e siwtiiɓe e lewle soowdi e tefnude haako ko laawol. Kono jooɗi nyaami e pottal huutore, haraande haako ndaari. Nyaami e siwtiiɓe foti tiiɗude soowdi moƴƴi. Siwtiiɓe ɗi naatataa e baɗte ɓernde, so foti jogi siwtiiɓe e laawol, sahan ka bonni.